A na ncho ndats'ake sinea runda sijma tha'a yo ni vece tsi'o xru'i na gu kotsin tsi tsu si simankan jina thja ni ntha jma ya misaxen ge nthia <noise> este itja' o nisu' microbio nge bach'e ni'e nthia xra na tasi ni ge nthia cosa ya nchi <noise> tajuni o nison ch'e ninguixa nkjui xa ta rugunda ina sijma tha ni skrayu vece tsi'u nche xruxin na tsimankan ku tsi ts'o ts'undi ni nda jma ya me thjua tsutsi thani.